<hesitation> tidí, chí chonguon, este xhikuili hu xaku kukuki hay na nini kiti tindi'á este tioko este hu este kueti dakuña dakoñan xhina, calandria kiti ñoni xayó naniti.